Wargol annabaajo oo, arannde fuu e aduna saabii kanko gooŋɗinmi, kanko woni mo miilammi ɓuri yimɓe fuf. Banngal minen kaa diine amen e goonɗinal amen. <hesitation> kaalaaɗo fuu kanko woni mo mbiyata. <hesitation> saaraa du ana ɗon. Jon kaa saaraa debbo, gorko. Kaa, rewɓe mun, ɓiɓɓe mun. Min miɗe jokkinta hen.